כ'האף אז אין צען יאר ארום זאל איך זיין אסאך מער געסעטעלט, איך וועל שוין זיין עלטער און מער באזעצן, <hesitation> און איך האף אז איך גיי טוהן א ארבעט וואס העלפט מענטשן און מאכט מענטשן פריילעך, און איך האף אז איך גיי דעמאלטס זיין פריילעך און האבן א גוטע לעבן